காளான்களின் உலகம் பரந்த மற்றும் கவர்ச்சிகரமானது! சில பிரபலமான வகைகள் மற்றும் அவற்றின் சமையல் பயன்பாடுகள் இங்கே. பட்டன் காளான்கள். சுவை லேசான, மண். பயன்கள் பல்துறை! அசை-பொரியல், சூப்கள், குண்டுகள், பாஸ்தாக்கள் மற்றும் வறுக்கப்பட்ட கூட சிறந்தது. க்ரெமினி காளான்கள். சுவை பொத்தான் காளான்களை விட ஆழமான, மண் சுவை. பயன்கள்: வதக்குதல், கிரில்லிங், திணிப்பு, சாஸ்கள் சேர்த்தல்.